Ny fanaova anio ny fanambatambara sary koa zany afa misy appication koa zay amin'ny telefona na amin'ny solosayao manao azy, la ampidirinao amin'ny telefoninao igny na ampidirinao amin'ny solosainao ao anao mambotsy azy.